Sakno saimanmani wngwi tongmani bisingtwi sakni borokmungno swlaiwi mano. Borokni tongmungrok bwthai tongthai tei wngmarok bai se swlaijak. Therapy eba uansukma hai khe tongnai tongmungrokno thwngnai samungrokno khlaiwi borokni sakni torwi thangnani lama tubuwi mano. Muchungtwi swnammani khlaiwi tei buini thani uansukmung sanwi kaham wngna bagwi jagarokno saimanna bagwi chubachu khlaio. Core ni tongmung kwrak wngwi tongwi mano phiya tongmung tei uansukmungrokno swlaiwi mankhe abo kaham khe swlaiwi mano. Borokni sakni tormung wngkha langma jorani lama muchungma swlaimungrokno manna bagwi khatungma tei khatungma nangnai.